Parce que boo seetatee télé documentaire danga gis gaynde bi ak jabar bi ak doom yi nu ñuy def daf lay jox yow ak sa kër ak seen doom yi ni ngeen di def benn la. <noise> Parce que dangay toog sa doom yi dem si yaayam jóge si yaayam ñëw si baayam, gaynde bi dafay tëdd fii jabaram tëdd fii doom bi nàmpu pare tëb tëb si yaayam baayam <noise> dama ko dee seet kon benn la li leen utale rek jëmm bi waaye xel bi benn la. <noise>